Gny fanenena tsy miala antsika olom-belo satria i volany zao hoe tsy misy olo tonga lafatsy zao. Tsy voatery hoe ze raha atanao la mety aby i aby fa misy avao koa ny tsy mety. Zany hoe zany ny fanenena zany tsy maintsy misy avao amitsika olombelo.